"""Ты умеешь флиртовать?"". Это зависит от того, что под этим понимать. Конечно же я, например, знаю кучу стереотипных <hesitation> пикаперских фразочек, от которых у всех, [disfluency|э] я не знаю, жуткий кринж в душе пробуждается. И желание ударить человека или перестать с ним общаться. Но это вряд ли можно назвать полноценным флиртом. Если мы говорим про, <hesitation> про флирт, когда это можно считать или когда это в- выглядит интересно, тогда скорее нет, потому что с незнакомыми людьми я редко считыва- мне редко удаётся считать их вайб. И из-за этого мне сложно соответственно и понять, собственно, а какой уровень действий для человека будет приемлем? Потому что, ну, люди разные и есть люди, для которых и поцелуйчик от не парня может быть флиртом. А есть те для, кого тот же самый поцелуйчик, например, окажется фактором измены. То есть... очень-очень сильный разброс в оценках у людей. Любых поступков по- [disfluency|э] и поя- и ф- пр-... разброс понятия флирта тоже огромный. Невероятно огромный. За счёт этого я могу позволить себе позволить пускать какие-то шутейки. В основном в компаниях, в которых я уже кого-то знаю. И поэтому нет, флиртовать, если мы говорим о-о-о, людях, с которыми, ну, ты ещё не очень близко знаком - нет, я этого не могу делать. Потому что я боюсь зацепить вот эту вот интимную зону, перейти границу чересчур, и за счёт этого пытаюсь стараюсь не флиртовать с незнакомыми людьми или малознакомыми тоже."